Ny tsofa elektrika zany da fitaova raiky manapaky hazo amin'ny alalan'ny fanomeza herinaratsy amin'ny blandy izay mamela azy hanapaky ny hazo amin'ny fanamorà.